ya mu semi mɛna beya we virtiose virtiose zi ni piano wa nunɛ ɲa'a ma tete ni piano wa lo nubɛza zan'aro benɛ we vɛsi oro pipianɛ nɛ wa aninia an piano bia wa omuya sin mɛna mu sin mɛna mu passeke oyi wa wemuno muwe mu se kua mu sin yɛrɛ ɛ obe nɛ wa jouer mu tomu sin obe obe yɛrɛ o tenasona bani coza yan ma a wa'o